Dabbaaji ɗi tomi laari mi hultirta ni no yimɓe ɓuri ndiyam e ɗum sabu ladde e hobbe ɓe jogi. Nyaari ɓe jogii lesɗe ko ɓe waɗi, e kadi ɓe waawi nanndude ndiyam ndokkere. Leo ɓe rewɓe waɗi ballal e ndiyanɗe, sabu mo jogii laawol moftorde e hoore, tee ɓe waawi jeyde rewɓe e ñaamude. Korkojam ɓe rewɓe waɗi ballal sabu ɓe jogi ɗum lesɗe, ɓe waawi miijude rewɓe e ndiyam. Arɗo ɓe, tuma ɗe ɓe woɗi ladde, ɓe waawi heɓde ndiyam e jamfa goɗɗo. Scorpion ɓe ɓuri ndiyam sabu ɓe jogi hoore mayde e eɓɓugol rewɓe. Hiena ɓe ɓuri ndiyam tuma ɓe ndiyam e leesdi, tee ɓe waawi fowli rewɓe e saɗi, e doo e hokkude nganyi mo yeeyii. Rewɓe ɗiɗi no ɓe ndiyam sabu fowru, ladde, ndiyam, walla moƴƴi mo waawan jawdi rewɓe.